Wenya kudeku ichai, kwanza uranzikira kuogiza shifuria, shive shiraru sio shuradekera kushifuria, shichafu tawe uogize kifuria, upime uri na mavere kiasi shina shiwenya kurumikira kadeka ichai yeneyo shaladeria shifuria mai duu nuri na mavene shikombe shilala tawe, nari na marere gago vikombe viranu nawenya kachai koko kavee kalai uvugula mazi vikombe kumi natano ureku muuhifuria uvukure mavere gago uzuke mu, mazi gago gararanjira urikemu mevere gago ndiono, uvukure majani umedemu upime majani kudukanamu shikara malulu tawe yaani ugarike mshiwango shidukunanga. Wakakola ndiono urinde ichai yeneiyi wakaraku muliro yakafana kuri yenya karapakachira uremu isukari uzake muchai mwenomo uvike mu isukari kiwango yuwenyayo ikavaa indulu tawe ichai iravachire niusukari yeyo ndiono, niraruchira ujieku muda isukari gego iyii muliro yuvee munyisi upunguse gani iyii mu ichiri irii ya kalaa ihai yeyo irayaa na iraraa ichai indai nungwa ulalla ungwea ihhai indai.